Fomba fiasana fiety ndreka: <hesitation> fiety zany moko arao ataonao fanapahana raha de <hesitation> misy fitoerana tagnana izy io, de le raha hotapahinao aminanjy ataonao agnelagnelan'ny le lelan'ny roy igny de <hesitation> de ana- amin'igny no mahavaotapaka raha ohatra hoe hanapaka raha amin'ny fiety.